Fanjakan̈a zen̈y manana anjara asa maventy amin'ny fampandrosoan̈a resaka toe-karena intsaka eky a Madagasikara eto zen̈y fôtony irô zen̈y ten̈a mana afaka mandiniky ndreky man̈ana fahefana zen̈y irô midriky mihiditra an-tsehatra amy fan̈entan̈ana vahoaka ndreky irô orinasa maventy àby àby io zen̈y amin'ny fan̈- fan̈efan̈a hetra ndreky fampandrosoan̈a.